Norwayn ada ishia kabd ada ishian toko mambo taba tokit jiira osteval yeden ganii. elfu toko dib sagali ilama shani dufee aban dufen ninen tor pojun kland yeden dumii mambo nadenineni won kawaidat hata nam tok inama birrinean naden birinean wolini hijirti ama naden tok diira biriinean wolin hiijirt mambo sherekeatianen wolduf ishia kabd guya suneni ades shan taree kudeni tolbaa guyakan sherekeanie sheree ishia sun